Suecia ko jae ou ovae mopeti teta yavaete va siglo diesisiete pe jaeko jae reta <hesitation> jeiete ñoraro pe oikoje yepi ereiko añae ikavi yae ma jare ikavi jokope <hesitation> gente reta okuakua ikorepoti vuajaete ye <hesitation> apo osirive supe reta oime vi industria opaete mbae mbae ra tecnologia reta opaete mbae jae reta guɨnoi opaete completo